ال- <hesitation> المادة اللي كانت المفظلة ليا في المدرسة واللي حبيتها هي مادة الإنجليزية و-نح- المادة هاذيا نحبها عاللخر، ونحب نقراها ونحب <hesitation> نعدي فيها وقتي الحق، وديما نحب نتعلم، وديما نحب نعمل لها <hesitation> ممارسة، <hesitation> والحاجة هاذيك نحب ديما نكمل فيها اللي هي اختارت المادة الإنجليزية في المدرسة، ونكمل في الحاجة هاذيك نحبها.